געווענדליך שלאף איך בערך פון זיבן ביז ניין שעה. <hesitation> כ'מיין אזויפיל ווי איך שלאף, דארף מען צו שלאפן און די יארגאנג.